moderare ah kee man ta aikalasala. Man tape podo ah kee ma aniani magea kai aniani, tara brerete, kokoleu io ambaka ah light meal kai aniani wain taka beloai heavy meal kailo aloa, dapaua ela mane au kee kiau aniani, kiau pa ela tostimua pa ana, an kaisi ela mane ta aikalasala aguna peko na paua nalo kaua aniani magea tara berete pa tostimua. Kiau pa bokosainu aan coffee tea pa koa aniani nalo, kee moderare takaua kai aniani kai ani atoro aniani, mane soro ta aikala sala ela ini patalo amini, stoaia amini tiagu tiada rausudai are tiadaibu pa sekele atoriai imela in aniani magea. Raisiba odorola ida siamela light meal nalo kai pekoia tara purutu, painapa first thing nalo maderareai alo kaina aniani atoro, dinner elai belo afternoon tusalato light meal ela kain patalo berete, tea ah. Kiau ah golo purutu pa aniani mamioko. Umada aniani ta tusalato nida tusadato aniani tape aikala nida madapa mate. So first thing taupe pa lauma waka ma aniani pa aniani kee paparataimuo paua inau tea tagu koamu magu nalo atoro tea na mageala are ida siamela pe assakio eneleu dipa kokoputaino. So elai dapaua aniani magea ia mageala. Tea dapa koa, koa, koa, koa, koa pa ani atorosoma pa masu, musu, masuru soma pa ani musu, masuru soma tea ela keeniaka papara nalo dipaua kee eh tagu aniani ani, anianiua niani atoro magu ah aniani ida siamela ela, modarare taka ariru paparataim aniani tape aikala kai besu. So eh kain pataloua fruit taka aniani kai naulo atoro nalo. Paparataim aniani tapa aniani pako aniani eh aniani weight dia podoi tagu ma pepeala kalama papagipekoina ma ia kai, peauai iakai peaau ma so nalo kaua eh patalo light meal heavy meal lago dinner ai kai, aniani magea nalo kaua kai aniani wain ka naulo atoro. Aniani iala suruna podoi apu ela iala suruna nalo kau kai koaia inau aniani ialabea apuku <hesitation> tara kakaluku kai. Aniani ialan mati. Iala kee atoatosoro aimalasagu, sasa kaiua eh patalo magea anianidia mageala. Iala uasagu, agu iniini lauma moderare nalo kaua iala kai aniani, suru kai koai sokai amatia sovioko patalo aniani amini amatai logo before aniani anini store kamalo aniani. So aguna peveret aniani la aniani amini amatai kokoleu, ah iala-iala, tomato, kukamba, golo udi kai aniani ai logo kai lauma, so elaisa umado.